अरे तै बोर होएत हस का। चल कुछ नया सीखत ही कुछ नया हुनर सीखत। ही जैसे कि बाज बजाना खेल खेलत ही चित्र बनात ही। कोनो नया भाषा सीखत ही किताब पढ़त ही। अउ संगता मन के साथ कुछ नया करत ही या फिर खाना बनात ही।